இந்த ஆறு உத்திகளைக் கொண்டு வர கல்வி மற்றும் மனநல ஆலோசனைகளில் நிபுணர்களிடம் பேசினோம். இரக்கம் மற்றும் பச்சாதாபம் கற்பிக்கவும்.... இணைப்புக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குங்கள்.... நுழைவாயில் நடத்தைகளை அடையாளம் காணவும்.... சூழலை உருவாக்க கலைகளைப் பயன்படுத்தவும்.... பள்ளிகளில் 'சென்சென்ட்ரிக் வட்டங்களை' குறைக்கவும்.... உருவகப்படுத்துதல்களில் பங்கேற்கவும்.